Ña kea ti ñomi yó keti xakua yó tá, xhitati xhitati tá ña ta ho chón iki ñóo yo tá neñati xanti ta ni nohuavii yó ta vichi ta ngua kigati tú xana ta ni xa kiti, ni xa nriti ini ñoo ta ni xa xati to koni a kolo, a tikachí ha chón ta ni xaxaneñati ni xaxanti, nreiniti ta xa xana cuenta ña xa vchí nrohuavii one otua ta daxakuana tí ha ho va ndu xa na tinña ñamana ta neti kitina xanti.